Gny fomba fanorata CV tsotra avao. Gn'anaranao atanao ao, mombamomba anao aloha, daty naterahanao, gn'adiresinao, ny telefony ahazoa anao lafa kehy iha. Bakeo amizay, ny fianara natanao iaby iaby, gny diplôme na maripahaizanao. Bakeo gn'asa fa natanao taloha, bakeo amizay gny fialambolinao, la zay i.